Ndajna jma nchitsje tsuñe'e nchitsje sare'e tsee thi jma' thena rutsan jma nchithja tandasiu'u jna la ruxrau'an ndajnala tajna manchitsje tanda thjigu gaxrexin cilantro kexrexin thjiu'u gaxrexila gu ndajna jma nchitsje la yaa injgo xinthathee ndajna ngigua ah bueno yaa la suchjan nche xuthi ts'ingaa thu nchithja xithu nchitja la rusingaa thu nchithja pa ruchjan thu ta antu ruxrau'an thu ta nda thiuu jna tha nda thiu xijntha yaa na ndajna chuthi ese ke ruxrau'an ndajna la ndajna ndajna thi thuaju thuaju la yaa la kjuen thiu tha nda thiu jna la ta ntha xrauana ndajna tanda xrauana la tanda thuaju la ku xijntha tsiunda la thin ngu ndajna ya la ndajna ndajna thu thuaju.